كان لزقتلك في الماكله في المقله هكذاك و هي حرقت، أول حاجه د-ديرلها ميا سخونه و ترنخها فيها شويا تخليها تترنخ شويا مليح على لأقل نص ساعه و لا ساعه، منبعد تع الحديد ذيك تبدا تحك حك حك حك حك على ل و تهز تع ل و ديلها صابون تقصلها مليح و ترجعلك دوبل في بربي انشاء الله.